Jaeko javo tikuiva tiriyi i (pausa) oyoe yandea <noise> yayau yave ,aniara yande, ki j,oeki yande yandea ikia oime opaetepegua jembosiva jare jembosi ipisrkatuvae ani ipisekatumbaevae opa oyoavi kua javoreta